Jadi kalu di sini tong biasa simpan daging itu ya daging ini biar dia tara capat hamis musti tong cuci dia bersih-bersih abis cuci taru di dia pe tampa di bokor ka kalu ada kulkas ya tong isi di dalam kulkas kase dingin pa dia tapi tong musti pastikan kalu dia pe darah apalagi daging ini daging ikan misalnya itu musti tong cuci depe darah musti so so bersih cuci ikan itu dia pe darah bersih baru tong taruh di dalam kulkas tapi tara parlu kadang yang laeng juga dong kase garam lemon pa dia campur deng garam deng lemon tapi paling bagus si jang dulu kas garam lemon karna nanti depe daging itu dia karas kalu daging ikan itu ya kalu daging ayam daging sapi ini paling bagus cuci biasa saja kong kase maso teru kasana di dalam kulkas sudah itu so pas sudah itu.